Ani ne re, fofone bha kpam bhanyina rofem hodamana bhata ẏumene, ozạmạ kpam abi fofone saabhatom donuwe a kdperee bhani re. gwagwa ne ẏesen ne gwagwane bha ni akaku tututu unwe ha taa o, ego, saa paa ego jen o, tutuu bharobhem acto saa humo ego jen so ku baiso robhen acto, kpam gwagwane soo pirci bhaa ramaa ma bho dee bheven tutu ara ra maree bheven bha ra mo ree saa bhaa bae ani, ana nta gwagwane osoo maree re ma yeng bheven, bhasaa bha rosoọ bhotom donunwe, gwagwane hebibii saa bhofi bhaozaaro yarayoro ma taa unwe ivonivon baa zee, bho ree faam, bho ree faam bho ree faam o una kpam re nye that fofone re rofem rodemene bhe rota fofone bhinai o ozama chai rekpane saani laabha yina saabha saa bee ora bee ka bee aja humo bha tom bhe ani o, gwagwa agwo akaku baa taabha moo, bha kpam ne aru saa ra bhofi bha ozaaro ivonivon haa zee, ara ra maree re oru bheven aabo saa bhaa baaọ, saa yina bhihuro faa bho, soo na kpam ani fofone re etoma adamane bee ta, see nonoma je etoma jujumene lofone bhujumene kpam fofone etoma adamane bee jujumene ozama saa bhotom bhu nwe mo, bho tom mo bho tom mo. Fofone saa paapa ubeso gwen tutu oojara jare okam o okum o isin bha reto si yinayinene bha kum o. Ogbee je re aru. Fofone rofem hodamana baa yina ma kubha taa unwo araa kpam o. Kpam saa yeng fofone bha hum bee ego bha ahara obhanaa apaa ubesoro, apaa refefe a merame iwa ra bho humoo. ara ibao, afi ji bha ohora, afi ma huma ataa unwe. Bho dodoa, saa bho kpaa kpaa bheven bha hobhara ona fofone bha kpaam bee kubho bhatim donunwe m, unwe gwe odamene bee ota, see nonoma bha gwu jumene lorora gwa bibii bhe gbee ji bhen aeto ji hubhahu kpam ani re fofone unwe odomane bee odam ota yamene gwen jen gwo hubhahub ọ. Ozama kpaam bha nang bee bha ohora. gha nang bee bha kaha bha ohora. Bha saa bee isen bha ohora, bha tom bee unwe huyeng akwen o gwagwane kpam saa mo vaa mo, agwo anuu bha taabha bho toom unwe bha hạạp o, bho toom unwe bha tiizii o, bho toom unwe bha nemo etohoto ma ni re, ma hubo mo saa, unwe ororo baa adaa ra vaa bho ma humo abaa baa ozaaro ivonivon, zazee. ẏesunne unwe sora huyeng kwen, kwa saaro ku so ra hyeng kwen nere ayine yinere igo haveana, kpam ani aaraba adaa ye igo idudu avaa bho saa saa ja raa paa ma nang ukpomo, refe idudu odoo horaho ja raa humo asaa bha donunwe. ana etoma ja fofone bhaa kpam bha ku bha taa unwem ne re, eying hovavaana mo eta bha fofone bhi jumene aifumeto bhani ma ni ru bhaa kpam odamadam onyi bee ozam bha humo bee bha ohara bhata btu jumene aifumeto.